Nisë duke skuqur qepë dhe hudhër në një tenxhere me vaj ulliri. Shto lëngun, pastaj perime si patate, karrota dhe kunguj. Çoje në vlim dhe lëre të ziejë në zjarr të ulët derisa perimet të zbuten. Mund të bluash një pjesë të supës për ta bërë më kremoze ose ta lësh ashtu siç është.